áhugaverðum hlutum meðal annars þetta

bara tilbúið við byrjum á kveikt á perunni keppendur dagsins eru í gula liðinu Mínerva og Auður í bláa liðinu Þráinn og Viktor þau eru ekki ein hér í dag eru einnig tilbúin má ég heyra hér verður rosaleg keppni í dag en þau ætla að búa til þetta

búa til og svo eigið þið að skjóta henni í mark og við ætlum að hitta í öndina skjóta í öndina kannski getur þetta verið and skotinn hafið þið gert svona áður nei ekki en skutlu nei þetta verður svakaleg keppni þið megið koma ykkur fyrir við ætlum

byrja tímann og eins og vanalega eru þetta bara tíu mínútur sem keppendur fá til þess að klára þrautina ég segi bara einn tveir og byrja

velkomin í þennan sérstaka þátt af Gettu betur þar sem við munum kynnast sem taka þátt í söngva keppninni hér um næstu helgi þá fer fram fyrri undanúrslit og við komumst skrefi nær að komast að því hver fer fyrir hönd okkar til Ísrael í maí og keppa í sjálfri Eurovision keppninni dag hér fyrir aftan mig sitja hér höfum við liðið

og það er dúettinn sem fór árið nítján hundruð níutíu og tvö til Malmö og það voru Sigga Beinteins og Sigrún Eva Ármannsdóttir sem sem sungu lagið nei eða já og lentu í sjöunda sæti frábært lag og frábær árangur

nafnið á hópnum sem keppti í fyrsta skipti fyrir Íslands hönd árið nítján hundruð áttatíu og sex með lagið

og Eiríkur Hauksson lentu í sextánda sæti þetta vissu allir eins og áður var sagt þá eru keppendur sem keppa í fyrri undanúrslitum hér í kvöld og að sjálfsögðu tengjast allar spurningarnar Eurovision eða söngvakeppninni að einhverju leyti nú er komið að

þessum keppendum og það eru fimm lög og við erum með fulltrúa frá öllum atriðunum hér í kvöld í liði

sitja annars vegar keppendur sem eru að taka þátt í fyrsta skipti og reynsluboltar í faginu keppendur þið megið kannski kynna ykkur aðeins ef við byrjum þarna á er þessi reynslubolti boltinn með reynsluna í þessu liði

jú jú hún er búin að keppa áður ert þú búinn að keppa áður hann er ekki búinn að keppa áður en lagið mitt heitir

eitt andartak gjörið svo vel andartak snilld og ekki of mikið við höfum ekki

hinum megin erum við með góða blöndu af fólki sem hefur komið að keppninni að einhverjum hætti eða öðrum söngvakeppnum og það er Þórdís Imsland og ég er með lagið í Voice og syngur lag eftir Svölu núna já eftir Svölu og Bjarka svölu og Bjarka og svo er hann Daníel ég heiti Daníel Óliver og ég er með lag sem heitir samt ekki ég samdi lagið með tveimur vinum mínum í Svíþjóð þá dembum við okkur í spurningarnar fyrsti liðurinn hér í dag er

þar sem liðin fá að heyra byrjun á lagi í söngvakeppninni og þurfa síðan að halda áfram með lagið þar sem frá var horfið og það er

sem fær fyrst og það er sem fær fyrst stigagjöfin hins vegar veit enginn hvernig mun fara fram

mér um vanga Nína vel gert þetta

af því það er engin bjalla til þess að fá

hljóðfæri þau eru öll með hljóðfæri hérna eruð þið tilbúin fyrsta spurning er hvar keppti Selma þegar hún varð í öðru sæti með hún var í Jerúsalem í Ísrael það er rétt næsta spurning hvaða ár unnu

nítján hundruð sjötíu og fjögur

heldur betur í gegn í Brighton árið nítján hundruð sjötíu og fjögur en Bretum gekk ekki eins vel og lentu í fjórða til sjötta sæti keppendur áttu samt sem áður eftir að verða heimsfrægir nokkrum árum síðar fyrir leik sinn í einni vinsælustu dans og söngmynd allra tíma hver keppti fyrir Bretlands hönd árið nítján hundruð sjötíu og fjögur með lagið Long Live Love hún heitir hérna söngkonan í

kom út nítján hundruð sjötíu og átta

fjórða spurningin hvaða hljómsveit söng til sigurs með laginu

ár hún keppti nítján hundruð þrjátíu og eruð þið með svarið nítján hundruð áttatíu og átta það er hárrétt heilinn er að gera sig núna

næst ætlum við að sjá myndband sem er þekkt brot úr Eurovision eða söngkeppninni og eins og margir vita þá er ímyndunaraflið oft fjörugt hjá þeim sem eru að keppa ekki satt

hatari en myndbandið stoppar áður en eitthvað stórkostlegt gerist og spurningin er hvað gerist næst þið eruð með blöð og penna þið ætlið að skrifa niður eitt svar á blað og síðan ætlið þið að sýna svörin svo enginn geti svindlað og tekið svarið af hinum hérna er fyrsta myndbrotið hugsið ykkur aðeins um hvorum megin viltu byrja eruð þið tilbúin já já við erum tilbúin kviknar í píanóinu ég

segir maður til dæmis eins og

áðan það tók örugglega mestan tímann það var of stórt já við vissum ekki hvað

mér fannst tíminn líða allt í einu ógeðslega hratt

búnar síðan voru þær allar lengi að líða svo þegar fimm mínútur voru búnar þá vorum við dálítið stressaðir og við ætlum að spyrja hvernig gengur ágætlega vel bara ágætlega það gengur samt svolítið hægt gengur svolítið hægt en en

komnar með strokleðrið á endann og þetta hér en hafa komið upp einhver vandamál nei en við ætlum að fá eitt babb í liðinu verður alltaf að vera að gera froskahopp þið skiptist á eruð þið til í stórhættulegu spurningakeppnina líka já stuðningsliðið svara spurningunum þið megið ekki byrja

strax en hvernig gengur hérna hjá bláa liðinu já

þið náið að klára á fimm mínútum já en ef ég bið ykkur um að draga

að gerist þá nei tökum þetta

þetta nú megið þið bara nota aðra höndina

að nota ég ætla að nota hægri hægri það eru tvær hægri hendur sem ætla að klára þetta verkefni

var stundum dálítið fyrir okkur eruð þið tilbúnir já eruð þið tilbúnar að halda áfram já frábært þá byrjum við það eru fimm mínútur eftir einn tveir og byrja næst á dagskrá eru fánar og landafræði í Evrópu og ef enginn nær því þá munum við sýna annaðhvort fána eða landakort af þessari þjóð fyrsta spurning fyrsti sigurvegari Eurovision keppninnar árið nítján hundruð fimmtíu reynsla og þroski ég þakka fyrir það er svo ósanngjarnt að vera með Eurovision drottningu hérna fyrsta keppnin var haldin Lúxemborg

haldin í Sviss næsta spurning þetta land tók fyrst þátt tvö þúsund og þrjú og hefur tvisvar sinnum unnið árin tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og

sextán já Hera Úkraína Úkraína

að sjá landakortið já eins og allir vita þá er þetta nákvæmlega Úkraína þriðja spurning landið sem spurt er um vann árið tvö þúsund og fimm það var Helena

við skulum ekkert fara út í þetta nánar landið sem Grikklandi það er Grikkland sjá fánann hjá Grikkjum þetta er dómarar

ræðið málin á meðan ætla ég að spyrja ykkur hvert einnar spurningar hver var fyrsta

eða eftirminnilegasta atriði keppninnar ef nítján með Selmu og ég á tvær ég veit

hvor er fyrsta ég man eftir Siggu Beinteins í rauða kjólnum þú veist ég man eftir því

líka eftir heitir hún ekki Anna Mjöll hún var með lag sem orðin ansi gömul ætli ég hafi ekki verið bara pons að syngja upp í sófa með kertastjaka þetta var mjög erfitt mjög erfitt þvílík keppni þvílíkir hæfileikar þvílík vitneskja við reiknum allt þetta sem hægt er að fá það endar í því að

og Jóhanna Guðrún þið eruð Jóhanna Guðrún já Jóhanna Guðrún eruð þið tilbúin þið eruð með jafn mörg Eurovision stig og

ég elska

ég ætla að fá að þakka keppendum dagsins kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel um næstu helgi

takk kærlega fyrir að horfa og sjáumst aftur í næstu viku með seinni undanúrslitin mér finnst gaman að

við vinnum já ég bara vona það já auðvitað langar við byrjum hjá bláa liðinu það er svolítið mikið búið að ganga á í þessu liði bæði Ólafur og Elías misstu tönn eru allavega tvær mjög flottar tennur ég er ekki frá því að bláa liðið fái jafnvel eitt stig fyrir þetta

finnst það algjört kjaftæði að strákarnir fengu stig fyrir að missa tennur

jæja stelpur náðuð þið að klára já má ég sjá

er flaugin

en strákarnir fengu stig áðan fyrir að missa tennur ekki að biðja ykkur um að rífa úr ykkur tennurnar getið þið gert eitthvað annað í staðinn já

já góðan og blessaðan það er bara farið að sjóða upp úr stigagjöfinni hérna ég verð að fara mjög vel yfir þetta allt saman við teljum stigin saman á eftir þegar við förum að standa á öndinni en núna er komið að keppninni þetta fór sem sagt svona það var bláa öndin sem varð and skotinn en við ætlum að telja saman stigin og nú ætlum við að standa á öndinni þá er komið að stóru stundinni við ætlum að fara yfir stigin bæði lið fá fimmtán stig fyrir að klára þrautina en bláa liðið fær eitt stig í viðbót fyrir að hitta rörflauginni sinni í bláu öndina bláa liðið fær líka tvö stig tennurnar vel gert drengir vel gert

stuðningsliðið þeirra stóð sig mjög vel þeir voru mjög háværir og fá fimm stig fyrir þá er það gula liðið stelpurnar fá tvö stig fyrir fimi og liðleika

fær fimm stig fyrir að standa sig gríðarlega vel en stelpurnar voru örlítið háværari svo það er eitt stig í viðbót þær eru líka fleiri við ætlum að fara yfir svörin í stórhættulegu spurningakeppninni spurning eitt hvað eru til margar tegundir af

b

hundrað og fimm þarna voru liðin sammála og sögðu bæði b fjórða á hvaða eyju er haldin árleg þjóðhátíð a

heimaey c gleym mér ei þarna voru liðin líka sammála og sögðu b

er það a is eða c raddirnar og ég á líf bláa liðið sagði a og gula liðið sagði is þá spyr ég liðin standa þessi svör gula lið já ekki breyta neinu en bláa

alveg vissir já við ætlum að treysta á að þeir gerðu það rétt þeir ætla að treysta sínu stuðningsliði sem og gula liðið stigin standa þá svona þið megið kippa í keðjurnar krakkar var

allir glaðir sjáumst hress og kát næsta sunnudag